Mmon ewame ari eree ghee dadan nghe me memon ugbaghara, me emon ugbaghara me emonwe iromi deene iyee akari awowen ee emon ewee iromine iromi ee enya ugbaghara kpoor kpok mme ari danme and me enwon we ukui uso ikuk ano eyen gwood me emon we iromi edadan kpa gee omo we ghan me gee ugbaghara ari igham edaidanee urem gee ozoi deene wee iwevi mme an ghami mmang emon ari ewe ighami irem ari isaa ano eyen kpoor kpok akom ntak me emon ari. Ari marimari ivun guruni emon ewe aribe ishi idemime esasa, esasanwe be asaso asasoa sasoas. Sasosa be agbe amee mma amunanghi ari avuu ano eyen ewee mme emon we abe avuu agwuni nwe emon we ebe dani ghamme gee ugbaghara ewee Emon ewee torei ike ari re ebutong dai evik aai torenyewe emon ewee ighama idan ari mmeranyewe rai ebuton ari ishiga ari mme ranye ari ivuu nyo evai ari kwuu nyo evai tutuoo ighama dan kpe emon ewan kpa emon ugbagharawe jeni imeranyewe ivwu kwume ikeari ivi ikuuu igham ugbaghara ishigha ari gwood ighama dan emon we memon we iromi ke ugbaghara ari igham urem ghee ozoi ooh urem ghee ozoi ususo we ari gham mme Abu abuwe ighem Igbon ivaii ishighe <noise> ari mu rem abu ke ugbagharame abunwe mme uket eee okpan, okpanee ono awo ono we avong akpem sughurenee ikama wo avong akpan ishi egbenwe inep nna arem abu, abu nwe ari nnimang mme igee otuo wee ari tene odum ari rem me ranye inep nna arem abu agwee annang gwangha ajee odum ashirenyewe anye igbin, anye ijogho anye eduk iron. Abmenwe nni rem nang nwa amang gwanghewe ashiga annang ogbogoro adoi anoo jee ebon anyewo, ajee ogboa abu, ano zeem abu anekpama kpoor kpok arume ghee imisani. Then agba mang eee mmeeee <hesitation> ovini agbob okaa, akpo uyo kpooo kpok egbe abuewe idemi ebe kpo uyo igot abu igbami ifek ighanni kpaa ighani ifek ighani kpaa <noise> raano ashin. Ibin be izeem gee abu nwe kpoo kpok imang emon ugbaghara izeem ibin mua jeni we ighaha nne imanghe emon ikpa hidahi izeem ghane iree ntak mme urem ghee ozoi ugbaghara gbe asaso ari mme aremime animi ari be ivuu igwuni. And gee emone ugbaghara wane inep nne ighane ari kep biang ari ineme inep mme ighana ari kep me ghee rene nwet ntak mme emon we ikomiari ari imaraimari igwunime emon unwe. Anum nne onok gweni emonewe iro ooh and danme.

Eswee ebe kpoo kpok immang emonwe ezeeme ibiname. Ibin mma Jeni we ari immang emone ikpa izeem ghame eree ari igham ghee urem ghezoi deene igorigot and indemmane ano be ari be asaso amo ari immang omee ewan ari ishin nwe yene emon ari ewee inep teme ke enyano ari be aree gozoi ebe asame ke ntakha be asaso ari kpoo kpok we ari ebe ari imara igwuni mma gbe ari ngeyeni agbe mang ari avuu utum agbe mang ari avanne ke ugbaghara me emonewe mme oven we ebe amanhi akep ari. Ari ebe now inep nna ari imang emonewe ari ikep enya ano ari ree enya ano ari danme yen enya ano ari adanni emonwe ebe danme ikaa ebe ajejee ano ashin eneye anobeme ebe anobe amme ke ugbghara yen nnwe inep mmari kee ari jee otu ari kura immang enon nghara yene emone ngharawe mmee enonwe ari igbem igbem oh me emone egbem egbem emon yaribe ishi ari tee mme ano be avum, avaa rem ari iruoven emme ighaha nghara nye ari immang ebe kuva esasa ari zei emmon ugbaghara inevi ono ono mme izom uwem imegene emon nghara ari me isaa, emone nghara ari same ke egbiwe ajee otuwe ighane ano be arerume kpoo kpok ebe ugbaghara akom evee annang emone nghara arem izaizai but kee otu we are ighane ugbaghara arereruma inep nna amang emon ugbaghara saa orok ntak emon ugbaghara we mme emmo we ikwuk ari kpoo kpok. Otuo ighaha otuo wee ajee Inep nne ano ushinwo mme ame ghaa ugbaghara abe bibwo ibib oo asame ghee emon ugbaghara, agba ataa asagbo asame ghee emone ugbghara agba ataa asa gboo asseme ghee enyone ughaghara egbi akep nwet mma gee rene nwet ghee ari ano be ikep ari ghama imang emone ugbaghara ari ighame ikep enya ano ari dee enya awo ari ashin idami emonewo yen ke yebia ededan enya amo ari ebe isae emonawe ighaha emon ugbaghara ebe mee esasa akwaa shin ebe mme esasa ashini ado obie yebia innee. usaa uvuk, uvuk uvuki ke emon emon ari mme evuk evuk ushini ateme oven ighaha oven ghee emon ari ado obie ono atee, uteneme me etetene ushini sairi kuva imang emon ari ikep enya ano ari oh see ennyawo ari adam emone ugbaghara yene emonewe mme emon nwe ari ivu, ivu-vu igwuni edaidene uvem ghee ozoi ye pia ewam ari rege reme eshigere imeng see urem ghe ozoi nghara. Nghara ari mme nghara ari nghara mme ari mmeme ghee ugbaghara ewe sughuren iremari ighee ari vurume mame ghee ugbaghara inep nnah ari ighama isaa emonewe ari zei emone nghara inimi ghee egbiwe inevi mma ari isaa emone ugbaghura ke egbi we iremi nnee ari irem ghoo ozoi ughaghara ireghame izei emone ughara otuowe ivi ren ghee ari isaa enmone ughara ari saa emone ugharawe mmisu inep mme ari igwee nwet ari ishire nwet ari ikep emone ughara ari ikep gba emon ari rikaa ari otuo igha otu wari ighee we inemia ari saa emone ugbaghara ari saa enwone ughaghara otu wari ghee we uniena ari sas emone nghara ari sas emone nghara yene ennon yene emona inep teene raa samme. Ughara eme gheera ebe otuo we ajee igha ayeni ono inep mme arem onoawe ushin wo otuwe agee ighaha ono uree asa emon we aghaa como inep nna angha saa gba emonewe, uregbe esasa yene mme immang ari isei ghe Jeniyo imini ari ghee otuo emon ugbagharanwe mme inimin ari ghee jeni inep mma ari ghae jeni inep nna ari ighami same ari kep biang ari memee ari irem gbe ebe ishin mme inep teene ari ghami isaa emon ugbaghara. Igham edaidan oven be ivirume eshishi yebia eyen obie ono ughe ezemee ibing ininewe inep mme umang emone ugbaghara uzemme ntak ovenewe ureererenye mme urem ghe, ozoi ugbaghara ughee kuva imang emone ughara mmari imeri gbaa mari nevi <noise> gbaa emon we asa or inin we asune ezezemye ighaha oven ewe asune ererenye ighaha mme urem ghe ozoi inep mme emone ugbaghara azem ibine sari ikep enya ano ari meme see enya ano ari ashin mme. Too wani ewe ame ari ikura idan imang emonari ari irem ano yene amonari iromavi agbe ashin nyene amone inep mme ari ghani saame ikpame edaide ano mme be aree rei nyo ughara ebe avum asaa emonewe yene emonwe mme emonwe ikwuhi eneyeh.